Manahaky anizao moa roahy ñy fanohizako ñy tantara toy e: <shushes> -"Tamy zay fotoa zay, nisy ñy fanjakà raike nietaky tañatiny ñy vôlkanô ,tsy misy olo nahay ñy fandehany vôlkanô o laha tsy ñ'olo nipetraky tañatiny ao avao ,vôlkanô o lafa nipoake, <shushes> taminy ñy tafio-drivotsy ,taminy ñy setroky mitohitohy ,manahaky toera tsy azo ombà reñy ho any ñ'olo ambaliky añy".